Lesdi Turkiya kam ɗum mari finatawa dow konsept bana hosge lo niisi. Ɗum konsept kam ɗum ɗon nder finatawaaji maɓɓe, ndem mbo taɗatal majum eɓe kokka mawɓe mangu, eɓe ndarani kuugal, eɓe ngiɗɗidiri hakkunde maɓɓe mbiɗi ɓe njogii sakiraaku e enɗaaku.